اكتر شخص اثر على حياتي لما امي وابويا لان هم علموني حاجات كثيرة جدا حلوة امي غرزت فيها الطيبة الحنية ومساعدة الغير وانه نعمل الخير ونرميه في البحر وما نستناش مقابل والمقابل من ربنا سبحانه وتعالى وابوي اهتم بتعلمينا وبمذاكرتنا.